Shirinlikni ta'mini kamaytirmasadan uni sog'lomroq qilishni men biladigan usullaridan biri bu asal yeyish. Yani bilamizki shakar bu inson salomatligi uchun juda ham zararli ozuqa hisoblanadi va buni o'rniga biz tabiy asal yeyishimiz mumkin. Bu nafaqat ovqatni shirinligini kamaytirmaydi va sog'liq uchun judayam foydali hisoblanadi.